Preferisu marcé, a m'pias propi pa curi perché al e trop fatigant, preferisu andé marcé ën muntagna anche tuta la giurnà, ma pa andé curi gnanca për sinc minüte, al e trop fatigant e a m'pias propi pa curi